Nako menurut ngoji bank manege <hesitation> ma manfaat o kia nanga pipi bisa wa gogono, nako wo masi dingoto nanga nanga pipi bisa ma- maromanga wa tranfer pokonya nanga keluarga ika, nako o kia nanga keluarga ja butu jo tranfer ngone ino lo loka i gampang, ka melalui bank dika artinya manege ja kia ja o kia taiti nanga kebutuhan karena nako bank manege kan ina bisa mempermudah nanga proses ja kia, ja gogono nanga pipi manege oka supaya i aman nako manege ika ne i nako wa gogono bank ika nege pokonya kai aman oka jadi nangas nanga pipi kai susah untuk i ijanga, <noise> mane nako bank ma o kia ma manfaat ne sokmanege. Sebab kalu nako menyangkut nanga pipi <noise> atau jo karja nege kai taiti De i selesai nanga urusan. Jadi nako je nagaka pokonya wo manfaatkan <noise> dan o kia pokonya bank mane kan jadi <hesitation> de o kia <noise> <hesitation> jaman sekarang ma nako ma bank meiya nege nanga uru- un- urusan pipi ne kai kia <hesitation> kia i tekana <noise> nako dema bank manena kan ina kas ina kia? Kai ki nako bank mane kan menyangkut dengan <noise> na kebutu tuhan na kepentingan, bisa me- mempermudah mia balu balusu jo ma sidingoto, nanga dodiawu, <noise> mia pipi, mungkin sokmanege dika.